Waawude huunde fuu kaa ɓuri sabi so aɗe waawi huunde fuu. sikke fuu walaa wiyanan wakkati oo du a tawan aɗe waawani ɗun. Ɗee baawɗe jooni, Alla tan woodani. Ɓii aadama nde njiiɗaa fuu o ñokuɗo. Kaa, so tawaama huunde fuu aɗa waawi. <hesitation> nden kaa tawan aɗe suulti de. Sunu fuu waɗtaa e maa kasen.